ན་ཆེན་གི་སྐོར་ལོ་སུ་བ་ཆེ་ན་ད་ནག་ཆ་གི། ཐ་ཐོཔ་སངས་ཏ་ཀིམ་ན་ཁན་འཆི་ཆ་ལ་ཡ་ན ཆ་ཀུ་ཕི་ཟེ་ཕ་དབ་དེ་ཐམ་ཆ་ཀ་པོ ན་ཆེན་ལས་ར་ཧོམ་དོ་ནིན་ཏེ། ནག་ཆ་གི་གསུང་དུ་དི་ཆུ་དི་དམཁའ་ཐུབ་ཁ་མི། ཟམ་དེ་གི་ཀུ་སྨྲེད་སྟར་ནག་ཆ་གི། ན་ཅ་ད་སུ་ཅུག་ཕ་གུ་ན་ཧེན་ལས། མེ་ལོ་ཆི་ཀུ་བརྒྱ་མ་ཡ་བ་ཐེན་ཕོ་སྒོར་བྱེད་མ་ཨེ་འདི་འབོ། དི་ཆུ་གོ་སྨེད་ཁྲ་ཆུ་མ་ཞེ་མ་ཡ་བ་མ་ཐུང་མེ་ཐའ་ཆ་ཡསྣ་མ་རྐྱེ། རེ་པ་པ་ལོག་ན་ཆེན་དི་རེ་དགོའི་ཡ་མ་མ་ཡ་ཕ་ཅུ། ཏེ་ཐང་ནའི་གཙུག་དཀའ་ཡས་ང་ལ་ཡས། ཇ་ན་དི་ནག་ཅན་ན་གླ་སྣངྱ་མ་གསར་གསར། ནག་ཆ་གྲལ་གྲུང་ཡེ་པའི་ཀར་སི་དརྟོགས་དར་མངའུ་ནོར། ན་ཆེན་ན་རྒྱུ་སྟེར་གི་ན་ག་ཆ་གིས་གཅྲིགས་ཏཾ་སྤྲེེགས། ཌེཌ་ལེ་ན་ཆེན་ན་རྒྱུ་སྭ་གི་དི་ཆུ་ཐ་བཏང། བཀཅ་ཧོན་དོ་ནས་འོ་དེའ་ཅུ་ལ་མ་ངས་ཧེན་རྭ། ནག་ཅན་གི་སིན་སྡ་ཚེ་ཆུ་ནག་ཆ་གི་དི་ཅོ་དངས་སཏོ་ག་ནས་།